الوظيفة لي مغاديش نكون فيها مزيان هي المهنة ديال التمريض حيت معمرني قريتها أو ماعندي حتى شي معلومة عليها أو كذلك كنخاف بزاف من البروات أو الدم أو ݣاع داكشي لي كيتعلق بالتمريض